Dil pala montaña ya es sotra cosa i t'obriga a lleval una literna, una soga i cinta almericana pa si se t'eschangan las botas. Tapocu estava mal de lleval el sacu que siempri puei venil bien i, craru, una garrafina pa cogel augua en angún regachu o huenti. I mejol que no se te passi el GPS, que quiciás que no lo precisis peru comu se t'echi la niebla pos ni estrellas ni sol i te pierdis de momentu.